Abarpidimur myimur lapiya abarshina ahiringi lapiya ba kowa ahiri lapiyaba abar kiyi abar musha kowa lapiyaba abarmur kaka hakuriri dunyaku afayi ku ɗu nanur akwaku toh niyudi thlumda babagana lawan ama myisunda ɗu bana lawan kopedi kokuma thlumur musha abago kuh mdugu kkasada shikara arbain zuwa kasa asunda ɗu abago ku ama thlumda du bulda aviri gaɗa ɗuri gaɗubari niyu paya dada nada iviri gaɗa du mohammed anihi ama adada aiyu ga gada abari thlumuri adayi gaumi jafubada du ba’ana ba’ana kuma yugafari primary du babagana lawan ama mulmuriya kopehi mdu aiyi kura sunmai yiyiri marghi kam abur mdu ga mgi ayabai ahu asun toh tankunyi kwafagu sukari wamari ku du yari izigu ga huri abalau yazza yari ama nayaku kilikasa sukari jan mdu achu yayuga sugu giyu ayu kiya jari hankalamur dugu misali ma zurgu ahiya ganu abari naya paya mala gahu naya anu aburi ga paya mala gahu na tan miya bada tsuni ga yura naya jau kirda. Kigu wani yar ku abar ra ki tsapu kasan anunamur marghi managu anu aburi naju agumuda gagu kiku afadaraja, kina martabaguda ayi martabaku duhausa kina daraja kuyanmi gadubar gaki dumadaju agara sal akwa agula salfuda misali amaya kwari yan agula salfuda, magu ahuri kwana nagu asuni sukudufu ara fusukanchir, ama nduju uwari wanifa suku sal mji afunai maifa kul suku duja achiba ndu afunai maifa kul suku duja achiba ndu agura mai naja aishaduma gamuthu mai managa chibar dur achibanza athatu athaturiya aga bura sha maja anu asuka amaya kwa larda munagufa yu ayufa fumiyafu akusuku mai asumufu aburi naja amda nduramari kiguda, soh iri kuga magu athai ga thai mada akwa atharigu mala mji anu magu apaya madaya gapayar mama munagu anu mushaguyi sakudugu arasaya ma malajirya munafu dama kiguyi anar munagu managu nda thai mala tsapu mai nagu asumi aburi kidapamai tankurin kina muthukun mia halgu kwari bada adinifuda, muthukurin kina makur kurin abar malarra kasan unanamur marfhi kam namur agumala mdu nagum anuaburi mala paya mala gura adaguji.

Magu nagu ayi salisapu mai nagu kakima mirya armarghi maja huri malaga naga nagu mji sai dumaghi anaburi magu uzaya zua, zua guyi nda huban kayiri aba mai, mafa sukura zuba mji apu wafu anu toh magu gumadamala mjia akulagagu mai ma kigu wariyar nadama ayi huba kurda azubu famu ma migukwara har kifu wani, yarku damu aga damai kakukma mji ayu ahuwayi malamai nada ayi uzamai kokuma nada aiyi huba kurda akumimai wangu abura nayi kwaguda zabura pukumtura mi ara tsal mji nagum ara thuhiyagu mji anu kwaguyi dugu aranayi anu mjiju wani, nada kurdama nada thuba kurda arami mai mai jan umdauya naya anyi komai mji achirin mji athuhigu, so akwa banku akwabankuma jan giyu wir tudu hankal murasi more especially dugu rayuwa dumur akwa abanku, magu ahuri malari sufuna guyi aguri ndurkuga powa agu akwaku ga pahukur pahukurku anu rayuwar murku abanku ma mdu agumala kiga payaba, sugudu mdumur amda duramari dan, abanku jan asuda ga mdiya dunamarmur gadubari anu rayuwaku ndumur asathai kumur akwa. Dugu athakur akwa dan kigumangu anu abuya yu aluga gumala ivaguwari ah kiguwani ah paya bulguyi, jangu ahyu couragengu abur paya magu payar kimai kwawukiguwani athaigu mala, nada uza nadafukurda nada mji tsapu nada suku gadubar mdur marghi naja ayu raina mai ndur marghi naga anyi akidu mai naja aga wudufu mtutu kumai maburi gapaya ayi ga yarmu mai aburiga yarida jan gasuku afal kuga thukulmai, ndur marghi kowa ga suni ndur marghi ayu raini mai wuduman ko najan ga suri dunya ban nagu nagarimai tada kuja gan aburi wani ahah mai, dugu ndur marghi kuja alapida aziyawa aburi kida aburi hah marghi anyi aga kukumai ndur marghi nagu wai chau aburi ja amai ara kidumai, kobarni madiya kuraga apaya dukurin ndurmai kuku duyu asuni kam, sojan manamur anda murfa shubar kumur dugu marghi kam anyiyiri ararshin <hesitation> anyiri marghi ban misali kumji ahuri marghi kumdu ahuri namur wodi, ama namur gasa tunakur kurmur ara rashin hadinkai rashin hadinkai jan wodi kura damuwamu anuri marighi ana marghi ku mdu azuba ga paya kwaguda kura binchiki aimai. Margi naya mai ragumala wari mdu nduja kura binchiri ki abari kwagu waniku abari kuku kam al ada mrghi kuku jan giyu ajar hankalamur aburi ma sinagim ku ivuri mbu yanzu misali anu dunyarku murku kuma aban dumur asunku marghi ban yawandu ri ayuga chumarghi anu musha mai magu ular kwa dugu ayu ga chu yari guyi ama naja agari marghi mai nahu asuni aburi marghi mai sai ma myi achurigu ah kwakufa marghi magu kwa marghi mingu abara pida maja asuni mai huda yimi naja asunimai miyi atuda naja asunimai manar miatuda naja asunimai bali gu azuwanu mingu thlumuri usukwar gargaja dugu kifi ban mji asuni aburi usukwar marghi kifiku jan kifi kuba kuba jan marghi special wandu mur du marghi jan kifi kuba kuba koga ubilamji, kobirjiga ko ndumdu ata bula bula akwa marghi special ku ja namurgu agari asunji magu asatiya usukwar ahalalau uthaliku budagu badagu jan iri umjau uluthali umjau jan athuku vula umjau amidagu uhuba kuku whilwhil ubdugu chir ah ujagudi nagu asuni kuku kam mji suni magu ara tari vula anu zur nazanu naja aisumai. Magu atar vulagasar ahalalau ku ukiri aga sur naja asumai saidi kadawa ndugu piya kifi kwa aga kifi kam marghi aga kifi dugu nagu simi ha sai du mdu achu mai marghi aga kifi kam magu piri kushi akwa tada dama kuku du zur bathuka nabur kuja fotsukwa chitusunya anus aura usukwarku gargaja ndugu vula yar uhubayar ubduguyar char mushar mur asumibamal albaramur alarakula ga chu yari anudamai garahiya wa zurmarghi ma sai yari mdu miyar mdu pam janduza ahufal duri aiyi kuha du nugu damai charmer wodi kuramur umulmuku kowa nduda mji wur potsaga ijuku halihi mur gazuba yari umara wodi kuramur yariku fahariya du mulmuku yiwanchin marghi gu suna kurda achilikwa jangu yujahankalamir mjir marghi mura yi kurmur kuma mura bari miyarmur kuku dugusuna luku vumari nagu bathuku huba mji sunibari nagu marghi.